मनै अपना मनका बात साटासाट कर्ना माध्यम ओहके भाषा कहतियाँ । जात, समुदाय आउ देश अनुसार मनैनके भाषा फे फरक फरक रहता । मै हिंयाँ कुछ भाषाके बारेमे केहे जाइत हउँ । कठरिया भाषा, थारु भाषा, राना भाषा, बझाङ्गी भाषा, अइस्तहिं करके भोजपुरी भाषा, मैथली भाषा, खस भाषा, आर्य भाषा, इन्डियन भाषा, जपानी भाषा, कोरियन भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा आदि ।